Ley animal neh where I scare lor in ley bush lion you see lion when a see human being a always like to eat human being and when a see you a will want jump on you to eat you and tear tear up your skin and go and a can’t just eat human alone a always he eat la friend animal neh because a seh too ley want eat too you see bush cow again ley bush cow when a see you so long you you na living the when a see you a will want jump on you to harm you you see ley ley ley ley black deer when black deer see you a always like to do anything a feel like doing to you because a will say ley person here coming ley coming do ley coming catch me a na be careful a will catch me and a will want jump on you eat up and tear tear all your clothes up and even do anything to you la you will die you see snake, snake will see you a will be angry a will want bite you and when a bite you you will die la poison a going inside your foot so long a go inside your foot pah you already die la why make it you can see some of ley people neh ley can say oh I scare lor ley animal I scare lor ley animal I scare lor ley animal la some of ley reason the because ley quick to harm people Watch. Ley thing about me I scare lor ley because ley thing la make it I scare lor ley animal neh when a when a se- so long a see you a angry la why make it myself too I na like to go around it because if I go around a maybe a will want harm me too so la a make it myself too I can be scare lor a I can move from the even when I see snake I can runaway from snake even when I see any animal I can run away from it because I na want for a to harm me or to do something to me la I will sit down I say oh I if I was know so la a make it myself too I can escape from ley bad bad animals you see lion thing ley thing la make it I scare lor lion because a can harm people I na see a na tear tear human being skin before so la a make it myself I can be scare lor lion you see black deer when a when you catching it you be careful a harm you a can tear tear your skin la a make it myself I can be scare lor it because I na want go the before a harm me you see ley bush cow when I see it I runaway from it because if I just go around it a will harm me so I can be afraid lor it fo me to for me to na go around it you see ley snake thing la make it I can’t go around snake because ley snake too when a see a a jeh see pah a will want bite me la a make it myself I i na like snake.